Itu gofartu gofartu kachudum, lohutin nere on wakati velawata mefufa tadum adohendu. Rela idohendu wan, gurna aini velunas terabepa na chemical on velawata apali sefufa.